Ñy fomba fañajariany ñy ecureuils ñy sakafony moa lafa ñ'andro hanintsy: -Mañajary i. mandrapà hiaviany ñy nintsy. hajariny aminy toera na tany azo antoky ñy sakafony mba tsy hangalariny ñy biby hafa. ampiasany ñy fitadidiany mba tsy ho trobo hany iñe lafa avy ñy fotoa ilany azy.